<hesitation> Raha hoe <hesitation> tomate aminà boaty zany an, a raha ohatra hoe tsy mivoha, tsy misokatra izy an, de amile, le date le misoratra aminy rahany iny akeo raha ohatra hoe efa soka- efa nosokafana izy, de de andro raika mi <hesitation> farafahaelany, de tokony laniana agnatiny andro raika raha sy izany izy de mety tonga de simba.